Au amagurito au abaregoto nuganai au sinagu tamagu na gai tauma eight gamagurito neganai gai kekeni five au tu da, au tu namba, au tu vasivasi ai kekei ama magurito. Ama maguri kauto neganai au sinagu tamagu na gekiraguto, um goi ourani maguri namo, bono iaunega, bono gani namo, bono tanu namo neganai gaina mai guruga gavinimuni maigeri bono segagiri, goi obaregoni nuganai be gemu tanu goirai begene namo. Goi bono sikuri, guruga bono segagi, bono iaunega, gemu goira magurina bene namo. Ia be, iagoto tumanai neganai iagoto a nuga vekwaragi gabunatai garagasito kekei tu au sinagu ia maseto neganai, au ge advaisiguto mogeri tu asi geguguruto. Bena au agenogoito, au vanugai au laganigu ten ]10], agenogoito vanugai ama tanuto. Bena au gegu sikuri asi avaga guguruato bena au agenogoito au tamagu sinagu geri advais kekei monaitu asi kekei avaga guguruato senagi au agenogoito au vanugai laganigu ten [10] ama tanuto nuganai au tamagu na ekiraguto Goi sikuri na bodoko, goi vanugai boma tanu neganai, gooi gemu maguri, goi gemu tanu goi gimamuai. Bena au abarego iagoto au laganigu fifteen [15] egabiato kekei, au na dagara a veiga avei guineato tu akirato au vanugai bama tanu kekei gegu sikuri level na mainai dainai bena auna baveiani tu gekiraguto bono vamoka tarimu bono nariri. Akirato namo, bavamokani tarigu banaririni. Senagi bovamokani tarimu bonaririni neganai debamu bono iusia oboge bogeni goirai bono tanu namo be mero bono gita gemu future bene namo korana asi o skul gitakauto. Akirato namo, asi basikuri gitakau senagi au gegu skul bogo vaga lakavaia dainai au tu tamarana kekei vau au kamasi bamagurini bigitaguni. Bena au gegu tanu nugariai mogeri atugamagirito goi, au kamasi bana tanu namo au tu debagu mo ausia to. Bara vamoka, bara iaraga gegu barego barego nuganai a bogebogeto goi mero namona bana garagoa be gegu future bene namo, au gegu tugamagi tu moga, advise. So mai taim nuganai auna mo advais mabarari amagabi vegogorito nuganai au asi a sikuli iagoto kekei senagi advais namona a aplaiato neganai ini toma au tubugu au tamagu na gekiraguto advaisiri ama gabirito neganai ini toma mogeri ama gabitogarito au gegu maguri nuganai neganai au ini toma tu A tanu namoni, a gani namoni, a maguri namoni, korana tarima namona agaragoato gegu future, gegu goira maki ema namoto kekei. Bema auna mo advais mogeri auna asi bara gabiri neganai au maigesi tu asi bara vetore. Mo advais namori giviniguto agabirito nai ini toma tu atanu namoni kekei, mai toma beagoma maiga. Nai bema advais namori asi bogabi lagerini tarimamu tu asi bomaguri namoni asi botanu namoni. Advais bogabi lagerin tarimamu tu motu maigesina botanu namoni, gemu goira laganiriai kekei mogesina kekei. Be, au ge advaisiguto veigari tu moga. Ta asi avaga guguruato neganai, auna tu mo advais ta moga atoreato au gegu maguri nuganai. Akirato iniga bana veia au bana tanu namo. Au abogeboge gitakauto, gegu bogeboge enamoto gabunai gikiraguto veigari aveirito neganai maigesina goirai tu ama tanu namoni kekei, ama gani namoni kekei nai au mo guruga mogeri gikiraguto asi bara segagiri neganai au maigesina tu asi bara tanu. Sena sinagu tubugu e tamagu geri guruga auna agabi lagerito ilaila nai au kekei maigesina ama tanuni e ama magurini kekei Mai laganigu maigesina kekei bema vetore korana advias kika avaga gugururito kekei vanugai kekei ama vegaragoto kekei. Mogesina kekei ama tanuni ama magurini atugamagini autu mogoni advais asagagito dainai maigesina ama tanuni. Bema advais as bara gabilageri neganai, au maigesina asi bara tanu. Au tubuguna maki ikiraguto goi, maigeri akiragirini bono segagiri kekei vanugai otanuni. Gemu sikuri elakavato be, bono bogeboge gitakau vau bono vegarago be goira magurinai bono tanu namo. Be vanagi vanagi au moga atugamagiato goi, au bara bogeboge aiga tu mero namona korana tubuguna ekiragutogoi bene. Asi sinama gabaregoto be gaitu mo advais mogeri kika asegagirito goi, amaguri iagirito goi, atanu iagirito goi. Mogesina, e lubu iaunai bono lakatoga, bono sunday skul, bono youth getato goi be, lubu iaunai kekei maki advais a foloto goi be mogeri gauveiri kika avei iagomarito goi bana tanu namo gana kekei. Mogesina amagurito goi kekei atanuto goi.